A m'piazerìa savei cum a s'fa ün impiant eletrich anche semplice, nurmal, ün culegament nurmal eletrich. Alura forse ün cunsei a pöl esi che deu pié cuai liber e stüdié cume a funsiun-a l'eletricità e pöi forsi la coza pi ëmpurtanta al e andé a travaié cuai giurnà ënsema a un bun eletricista parei vëdde le coze dal viu